Deftere ko mi janngi balɗe de woni "Rich Dad Poor Dad" mi holla konmoye yaha tefa ngam jannga, e wodi jannde e nder. So a meɗaayi jannga deftere nden haani tefa.